Kit namache ako pa chii ne neki king'ameche ketunon ii, ko ki mii tukuk chechang che kyamache aro eng' chito nemeche kotunan, kit netai ko kyamache chii ne kikosiku, neng'een mungu amu chii nekikosik komayae tukun che- chemaipaipaiti chemaipaipaiti mungu, ko chito nekyamache ko amche chii nekikosiku, nepa aeng', amache chito ne- neki nekararan eng' itindo nyiin, amache chito kimamache chito ne toom nimakararan itonda nyin, nepo somok ii, kyamache chii nee mm nema nemapiriir ochei ako matui, ko kya amache chito nemaa kyamache chito nema piriir ochei, ako matui saidi, ako kokenyi, kyamache chito nekisoman nikiwa sukul, sing'amache ong'alalen kei ko much koelewan ii ako much ko konu tukuk chechang che ko much ko konin kapwatitaet ne nema pa kila ne- ne much opwatite twai ako konin ako konin kapwatitaet nekararan, ne opwati twai akoyai tukuk chekerkei twai, nemoo pos nemosastosi, ako chito kokeny ne paipai ne- ma- ne manerechi sait ake tukul, ne much ne paipaitu, chito kokeny ne.